nilai yang paling penting dalam hidup manusio ni agam- agamo, nah itu yang paling penting bukan seberapo kayo dio, bukan seberapo sukses dio tapi kayak dampak yang dio kasih k- ke sesame masyarakat tu kek mano, kek berbagi terus ilmu apo yang di dapat dio kasih ke orang, tetanggo gitu dak sio sio gitu, kek nyo kalau seberapo kayo dak menjamin sebuah kehidupan kek nyo jadi kek nyo agama agamo tu penting buat nilai kehidupan jadi nilai kehidupan tu kan kito berbagi sesame masyarakat kek kenangan apo yang kito kasih, dampak positif apo yang kito kasih jadi saling menghormati tetanggo kayak jangan saling musuhan samo tetanggo kyak nyo itu.